Raha isankerinandro aloha eo amin'ny dimy amby folo na ropolo eo gny email alefako. Ah no email anaha manokako moa izy da tsy da misy loatsy isankerinandro, kindraiky misy raiky. Misy da herinandro sasany da tena tsy misy email mihitsy alefako aloha amin'ny email-ko manoka.